Una comía de tres pratus con engredientis d'origi vegetal namas pué sel mu variá i gustosa. Arrós, verduras i pan sonin una escelenti bassi pa hazel pratus entressantis. Un caldosu de güerta colas verduras frescas i yerbas puei sel un pratu prencipal con alimentu i sabrosu. Un salmoreju de verduras col pan rallau i'l azeiti d'oliva pue sel un pratu ligeru i mu frescu. I una torrija de pan integral con frutas frescas i miel pue sel un postri duci i satifastoriu. Remoçal un pratu de tola vía con una múa de guarnición o engredientis pué sel una escelenti horma de dá-li un jeitu pressonal i criativu.